La Guerra del mil nuevicientus i setenta-i-unu es un acontecel mu emportanti ena estoria de Bangladesh peru afinal tamién es partición por mó dela religión porque tamién ai una parti dela India que tamién tien el nombri de Bengala, assinque, güenu, es verdá que hue la solución mejol porque es verdá que los mossulmanis estavan repunteaus ena India por mó deque la huerça sonin induistas.